Tabia ya muntu kwanza ni ji ishati kwa hiyo tabia tabia ya muuntu fa uweze badilisha, fa udireweza. kwasababu tabia ya muntu yolingana na ye mwenevyo vye are. Kwa mfano tabia yane nenda nenda nenda kuishi maisha yane bila pangirwa na muntu au bila kuoa na changamoto jojori tuku. kwahiyo, kumbadilisha muntu, kumbadilisha muntu yaani kwa hali ingefaa waamule, aamule yeye ni nafsi yaachwe kubadilika. Soo abadilishwe. Kwahiyo, mpaka upate muntu mwa watayari kubalishwe, na kii vande va chache sana, mpkaka mwikale ubadilishe akuelewe. Dera kitanga muntu wengi, lakini kwakutererevi weza huweza na ubadilishe ndiomaana ulusaka vere. Maana ku muntu mbadilishie, ndoomana uluasaka vire. Kwamaana ku muntu ubadilshe vi kenda ndio maana sawa nisaka hela. Kwasababu, kumbadilishie kwa muntu labda hatumia sigara au kuongea masaa yaachwe. Ubadilishie adha yale ya kuvuta kitu kutorekari. Afya ya chokovere boha kosa kosa utire.